Creu que estu lo tenemus tous craru, enque en Estremaúra no aigan melusas. Las melusas no sonin comu las abejas. Las melusas no perguntan i si te sientin cerca pos te quean la su huélliga de momentu i alogu ya tú, avía-ti cona pica i col ronchón. I cuidiau que ain angunas que puein mesmu hazel-ti hincal el poleu. Assinque, las melusas, quantis que las veas, ahuyi, que pa qué queremus más cuentu i más enreu!